La xen e re óora kö ñí töö <hesitation> la xen köö ñí töö e re kóó’ ra e re óóra kö jo ‘mo, ñi töö jö ere lɇ <hesitation> re lɇ e re óóra ‘mo, re lɇ <hesitation> re jñó, re wÿ’ my dxi xóo’ my dxí e la jóó’ e dseli óó i xa mýy <hesitation> mýy my uii dxíí kiee fa’rá’ jnáá’ my dxí my i töö e la jó’ e re sö’ my ⱥⱥ í’ my dsó’ jó ‘mó i la bii ‘nⱥ’ köö martillo kö küü ere bóra e la jó’ e re óó my lii ma re óó my lii mare dxa ‘ñee ñi töö jö my óo jötu my líi ejö ‘nɇɇ’ tá kieé’ ñi töö jö e sö’ jó ‘mo, la nɇ ‘nɇɇ’ re lɇ dse dsáá jná cuando re dsó’ra ñí töö kö jó ‘mo.